أفظل البحر أكثر، لإنه بيكون الأجواء فيها أجمل، وأحب ال- البحر لإنه كبير وأزرج، أحب إنه <hesitation> أحس إنه يعبر عن شخصيتي، أحس براحة نفسية مرة لما أشوف البحر، أشوف أمواجه، أشوف الناس تسبح، كمان أحب إني ألعب بال- بالموية، وأحب أسبح في الموية، فأستمتع مرة بال- بالبحر.